Salamu alaikum jama'a wannuka amunako wansu du yagima tsubtiyangrowan kumani kadurkawo ora angunako wansa sigtun asa tumaja'a tunangu nagu'a burni masha gunaku buladego-o yo masha ata ahe katulaku nasha'a ha aunaku wi ma nasha gaika lamarsu tsupo awl takaso bundi asrukako koya wulan nasha abuwinaso bandi wailaru numbano grasu ngul gadam anima yahe anguina kwasamnum masha annum famu masha afugurai anguna kwanta fuqurai kal katinayeda guuka wulde wenasi gu usufunsei <hesitation> gasfo yin monti kawe yo atihi yibangu nakutin monti amma madangu nahan yagaki luquransu obana tsange anguma kwansa yahe washiga <hesitation> wakaa monti wa wangumaga washiku sakandre dasi wahum cha yo angunaku wasan chamo chamo chama notulo angunawu nowasanu nufa nufa nuhan saniyarogu diya-diya-diya yahe washiya agahenu sitrasun din chendu wastun zadi'o sira sundi uzuramashin sura sudi nahan kasu kwangu diya diya dawarago na walta biya kwakwana no tukas kuwa wutu wuturan wuraya wafuranta wuranha kamulma musufin Usuqi watu shadiya yasubo wan miudo wula wula asha'a kaliman kan kashinsu luktukum kumka sinisi har lu piyasku kuluk sandi wan sandi apasaniya gotugona wanniato <hesitation> wan nato wala bula ashaka karaklga kita kutumsun kutuka zandiki kutuku sunno kutuka wansan di ka wasa dukuna matukal aggasshiya sum'o tumuu e nyimu ragumal lardu yashaka wansqo asaram plagu napatima tumoro suragum nagato-o wo gulfan gum inatugamu munhan wagu anyirok amuragu iyo saniyae namhun umta'e naduma num han ah kaginal tasmia umdi kalkara kalga qo a plago nanldu kara kalgasa sadayahe nahakkina palam iyo saniyana namham num hanki yagima adoka kigro washin ka mulagakadam allagum yafanbo hallagum a lardu dukuma yafarbo yagima nasunni na tunaza nata nazal nali natunzal nalu abanku kandal nahun tandi takanko adahe kushigi mularo ko mularago kadam yagina nandul yahe plagiu nasha lardu zaman nandi nashingu mularaga iyo angol nakurmansa suftangu atam nun kadwansa atuna nadam katuwa iyo lunkachwa kal lamaransa wansun hallaguma halundi Yagima abatsil kasgansi tselle yagima nandi aba rashidisun gu tsilindi ahaku haraku menwuya yagima asarangi angul nakina suwa tsuffansa yagima nazawan apalshi bundi ata asamu naku lamaradi lariyagib te kanta yagiye wangagabo wangabo kuman awabamo abaimo shadi yasum kumani yabamo feidanguldan kumani yabama saftin shdiyasun iyo tseragu ka karagata nusan usatungasa ardmgu am alego kina gunagu yerwa masaffin mularo garasida ndau shin gabo yagima anause mularo nshigana palma nado yagima naka tulbu agoi tarbo umtum usarago umtu msan umman takuwa negum sum gunati kunan'a fukarondi kumamindi idikida'ro kaskuntuma hadi yagima karungan indi yagina asm flongo su kalaguro yagima asamo alga osumgam julumama usungan yagima asaga rashida angumo kwasu nun tumu iy nu nangunaku <hesitation> suftingun su yerwasa lekau yagima asun lamar a duniya natulan sa, yagima asun dasi kumani yagima nyin ngoro ina ina gamboru ina ngaragi yagima kanami tukadan kunan ya badan kasundi iluhan kaskwadan shadihaiha umsatun nagumna baz ndiwan rgosu nansau kisaihan insaya kuturbo baplowangu arga katuuso Nsa yakufun sakaybo zai yagima asiya umsan wingopal wingoda gundala umya guruna dabamda akama inagun lardiya duk ma msan gulfanma sam paldi umsan dimo paldi yajamaa msham farban gumo untana wan wansun namda yawa kas kuwa numa angasae wan ana ale lumtagunta analbo duniya nanal yabudaziya iyo duniya asranguwa umna guran gwasu kamani da masun wandi ma matawura unda tulaga faga tulbaqo ina gana e yashiqi lindi koina gumna e tsihiduna` ha asiyah kumani atogadan ah izuwanya niohahum saye dukuma wan nazulu nando nu nukachulu nanga wan natulasa akuwanyi nuitunsaza yagima kashiragi yagima nasurangi algu alakima namba ashiragulki plagoza a achakobo iran kimani ado kwanuna kadego karakondi mukasal lambal sum laluwa iyo tumui mashda akarda muka arzuguma plango asha lambul tanaduno yagima karu balangumo yagima aza nyior ka na nuzabo pal naluwa wan alibgu unta allagunani joye nisr tapayaka ndise gurfeyi ngorfaiya kumani aturon tunse arwandan kumani aski aski kanarno naisegu gurwa nungurwa mpase mpase Kana nahun <hesitation> nzina kawi dukuma kumani yatusurwan da yagima asu algandi wan pase pase yagrma asan shadiyandi wan malugunda masipandamullugun <hesitation> fuga e kumani yakiga ahuntanawan lunituku garfu yo hur busu kykurtu nsaboso ginsa gunsaso wan nandudo alebowanado lkatiki kadilegos ndi kutukishigu <hesitation> nyin gro ina abison nisain sulo katinli nila nitechi usunatupal kolo zulbundi kalonga misutandi kundidikin ningo nise <hesitation> tafaka ngubai mdi se <hesitation> in sa ya sukinsa insa insaiyo duk man ta malu suunna nalbo shadiyasum mmalbo gurbarako kandulo plago nasirtado nutu shadiya suno kamudima niyo halla gumna yin daliyi asan wiasan wansa e karmani yatalashadiya shadiya laindu kumaini yamba lanyandi kuman wan sasu mdulgalqo <hesitation> inta wan nutukuro gogam ah siftin su shadiyasum so wan afrandabo kao kasaftin kahala koka harko kupudu hundadi uburanko asha ngarasindi funulloratin guta ngarasindi nausi <hesitation> lainpaseyo ni duwan dina hamo wansa iyo kuna yan wan yasalansa wan yachanto wan yaha kindulansawan yamato dasi kumani yaskiyandu'a keman ndi yabaru wal yanda kamani yado shadiyasun Me numura yatuhe kumani yabaran gara di awan awalgola jilinsa analbo yagima nagusadi mtatakandimusa musu ndi yagima atu kakara gro ah tuka muske yangiro msan natukan muskewo nguridi wangu wan adaaragumna patura numgata kumanin ndi manidinan han su sanga kandran saka sutonsa wan ajikango ya wasiwan sunwannausa yagima allgu ha ahellasibo tumbura sufrangam diyahe kumani azidan-o kamani azidano ndi musa-musa kakasuwa asuranguwa duniya takukus kwa kan kaskuwa ku kulugeda dabai altanawan hurba nufutarbo stiingo atunnua maidugani ansan nusa yatrasi yu watu wusa ann garagade wahi gumgatan liban dunaga amma nuligun da merabin diya nilubus ki kawi dasi anguna kwasa lundude lumbude ndi nuala shiranguha <hesitation> ntai utalu unta utul tandi upohikinta upuhikim tandi dasi nuha wan guntayehe luka duniya lebudi lasundi parasendiuhan parasidi unhabo ah wan awal ugumtahe inwa ha'a nga unale ka lardi e kuman hafamu shadiya sun ndi kunodosha umtanawan nukuto rbo iyo yagryahe kumaniya teliha megyo yagima kuman anawa bangro Yagima dasi blongu nasofo e asofo akuso adinyagodo katsille nanasofe kunani ya baru iluma a azida ilimua agro ah wan johl sunasu wan atubum algana <noise> dasi kuman yabomu tsale abatha laedigum miyadi mbaga lardiya gum tselle yagima alu yagima wanukan wan sahe gima <noise> sra nashinku nashigul kan chigul kidandi kidandi yagima afarndo zakamulma zakamulma asap again nukuta garba masana wara nutuga ndi wan sun ganyen natira kukun kaina ina zigage kaina ina maltan kaina ina gambaru dukuma nonsudo uondi yahun kaskuwandan <noise> zainugu lard kaita wan awalda jilitralalbo awan awa owan awrto larduwagunta gama tsilendi mtumuaga ski lardama guntamaga baru tsillidi azada gumnati muigi mundalarda gua <noise> yagima wura gumna wura wurugro kabuu kubura kuya katka ahum larda nahun di e kahan ajar asarka nsakahan diyango kato karagun diyango kato karagum mbtuga tawa yakima ala alualo ah moma ndihan dabarida yita bimboyahe zaktanatum-o intawan sumbon da sh yagimada asunbon asun wan mahun Mausa lam mausa mausa mahana nan kwas kwahe nahan kwas kwa attuwan du wan husi a lard again ah mo e yanaluwa yaskul larda dobundi larda mo wansa malu mashenbo angunna uma sam mosaftin soyahe funum sun wanna nahamo namo kai farasana natugu wadabanga lamuiraganna yadumo agurunyastyondi sakatanwa nigu wai tuka o bundi one matowi nunm salanaro palmanalbo ina gumna inna niyago kumani ya numsun kumani ya turzarnanwa ina ina lugui intana lamora ankuman amma ina ilaihi lawan guina nundudo ah maiduguiya ilundini nini shiya frandau kamani dai indi nishifradan yandi nufsatin ni shadiyasun ndi urbadan e kamani aya aylar bandan e labaransa kiwan plagu angunaku kutanggar klarga wan apase yara latura lal'o kunkudar nde klamzukerka kuwalan kum smat kum walla akala blankun wula kaftan karahuhe kaktara wulan kakuki wulanki yagi lardu yagi ndu wawulu lardu yagam kandumu duk makandumuha duk ma pal kattka yalga yahe ndi kala plankuya kasumdi kutka wulamku waneka wani nde loatukau icasumdi dukuma maznado kadukuma palyo kahan dol dowaradol pase a dawara dawra feida nagadai daqo a kuntango jama'a wam sun gan yagima unchangugi akulardagum Ah mengama yaskuso wai kumani yafodan tsille wenguda gumna nd mdika ndi niakulada mi u kumani yaba ragun tsilliyagun yagu lardagun kaskwan dagun e kunani yalalada kasmina nausi go nausiya e kumaui ndaludi larduagu mtagun karo tselle tungi in mtshala ngara ngade yagima iffah ngaragunna uftina ngua garagoro abintatama kumani a babamo tsillika kumani yasamo shadiya sunkumani yab fada gurno blaguma alge e kumani yabaro ngulde <hesitation> untana wauno kutubarfo bundi wazima ibo asuran wanno kutuburfo jundi wazimz ibo asuran kuunan sei duniyaranda walla askul dias wazan kaligun tuwana asran wuzan ma afitsilanku wan sirasuma mai muwan malibo kawan masaguna wansa kumani zaman mana nan budiziya kamuriza nosamu ayoro kumani akwansa yagima nolngi asungon man mchagu mandimo akulardduya gun bundi daincha lenge lenge da ndel tumuna tununa masku masku tamaran gunya ah mui mu'uragu muka yenagumba i yana ka'u indusiyado duk ma kimani atodan shadiya tun kumani ya badan tsille kamani yjadan shadiyasun ka <hesitation> muise lardiyaguon turna <hesitation> ajan gi mutur'e kumani yagofairan guma kur'e kamanigi abaru tsille lai siyassda gumna'e yinan use-e kumani badan feifda qume kumani yafadan kuman kummi fodan zaidan qume kumani yafodan tsele Alla gumnaye shauya akulardgum yaye kinam yafodan tsatse ah tana wannu so ah kumani yabamo tumu'e haira inna inalardiya kawardi ya yamaa barongal kaskwa bundi asqa tselidi ahan kasuwa ngaro.